Dengen taye e nenaan tetudu. tetudu yena mapudu. pe endon kami kuman kapa napa saja un siwonta, un tetudu yeei undengen ta yeei memang musi pacucin bersin. yo ni tu mulai mulako wian bebangko unataran nitu, wian tetudu na taran nitu. wia rerendai nentaran nitu, wo um kekewang yeei, kekiding yeei, nantaran nitu akat witu rerinte. nitu udengen ta kenawan yeei wiai witu natas wo yuntup lako nentaren nentaren nitu ti wo tu pa- pa- pa soro sorong peendon kenendoan waya <noise> u u daki witu nantra. teitukan witu talapa witu witu roro. tein tukan se dengen kenawan melako tu witu natas ni tu teintukan udengen kewi welako tu natas ni tu. ipa soro sorong wo make sabong.